Eron madaniyati juda boy va ko'p qirralidir. Qadimgi svilizatsiyalardan zamonaviy hayotgacha keng tarqalgan ananalar va urf odatlar bilan ajralib turadi. Eron qadimgi svilizatsiyalarning vatanidir. Masalan elam, mesopatamiya va ahamoniylar emperiyasi ersapolis, isfahan va shu kabi tarixiy joylar eronning boy tarixini ko'rsatadi.